Fi me tomikiri me bo gbosi ma gbala <hesitation> mene so pa i pa mene nanga kuma pa ka i pa be-e bere are onanga bate-o be-e but moku tomi ma menji buroi brame fi me gbala <hesitation> songu so pa kala tete minji bio simari sonhu be so bari yea bra ane moku i ke tomikiri me yeai ane igbigi dokibue biye bufuka erifiya eri-buwa bakam toruseri bakam tomi kri me bio ani saki be tomikiri me na misaki tomikiri me na gba-ai ya toruseri onrongia pu i la-a na ibisaki so ibari lare ane toruseri i fina-ibi fiye so i bari inete eri-rite fiyal fiye me so i ke dikiye bo ayi so miete ojumebo bari inyo piriya inyo famai bufuka na bala-bala na tomikiri me bo bakam iyeri inji babj so o babo kuma i bari ibi inji ke ye so a <hesitation> ibi inji bari buwa ibi inji bari bote tomi peiya <hesitation> igbei teinya tein i meme ke siraba te inji me baboba inji meni inji ke yeso kuma inji me lika sime bra ane ani simai i fiye soku fiye bari bii bo bela-a.